Ɔyɛ asɛm oo. Sɛ ɔwɔ dɛ metsena ase wɔ aber a minnya enyinamkandzea bɛyɛ afe a munnkotum oo. <laughs> Munntum, osiandɛ ndɛ mber yi <hesitation> dɛ mokɔ skuul yi obesi dɛn na medzi mo dwuma sɛ mepɛ biibi wɔ abɛefor intanɛt yi do a innya wo "laptop"a edze bedzi dwuma ebesi dɛn akyaagye. Sisiera epɛ obi epɛ dɛ etse obi ne nka wo fone edum a ɔno so ebɛyɛ ne dɛn. <hesitation> siisia no so "light" nala <hesitation> ɔno na yɛdze yɛ biibiara. Hwɛ asopitsi ndɛ ɛkɔ a "light " na mfir ahorow nyinaa wɔdze bɔhwɛ wo. <hesitation> Ntsi sɛ metsena ase bɛyɛ afe a nyinamkandzea nnka mo ho dze a <hesitation> munnkotum.